Kell om tettü spetsiaalsõ kujoga niimuudu, et ku tälle andaq määnegi lüük, sis tä nakkas vibriirmä teedäq sagõhusõl ja tuu tekütäski helülainit.